Yapon madaniyati ananaviy va zamonaviy elementlarning noyob uyg'unligi deb <hesitation> hisoblayman. <hesitation> Ananaviy sanat shakllari Geisha, Choy marosimlari va Qabuki teatirini o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, Yaponya texnologiya va pop madaniyatida masalan, anime va <hesitation> manga orqali global ta'sir ko'rsatish bor.